هحب ان انا اموت قبل شريك حياتي لأني مش هتحمل شعور الوحدة والغياب والاشتياق له وهو مش موجود <hesitation> وان انا اعيش وحيدة كل السنين دي بعده فا هفضل ان انا اموت قبله عشان مفضلش افتكر الذكريات اللي عشناها سوا وافضل حاسة ب <hesitation> حزن واشتياق اكيد هفرح بس هزعل في نفس الوقت.